दिफ्फेरेन्त् त्य्पेस् ओफ्, दिफ्फेरेन्त् पर्त्स् ओफ् थे शोए, मन्ने, मन्ने लिके, शोए लचे, मैन् चोम्पोनेन्त् व्होले गेन्, शोए तु, अरो प्लुस् अरो सोउल् तु, सोउल् तु जिमन् मन्ने सोफ्त् होबो। प्लुस् अरो मन्ने चोम्फोर्तब्ले होबो, मन्ने चोम्फोर्तब्ले होबो, अरो पिन्हि बगाने, प्लुस् लचे तु, अम्म जुन्तो जुत तु मन्ने तिघ्त् कोरि बगाने, हेल्प् कोदे, अरो मन्ने शोए तु, पुर भोरि तु चोवेर् बगाने। एतो हेल्प् कोरे, तर विसद् अरो, अरो जुन्तो, अमर् हील् थके, शोए, बोत्तोम् अर् जुन्तो हील् थके। एतो अम्म मन्ने स्तबिलित्य् रखि बगाने, ग्रोउन्द् अरो लोगो स्तबिलित्य् रखि बगाने, हेल्प् कोर होइ, जुन्तो अमर् शोए, मन्ने हील् तु थके, अरो, प्लुस् लचे तु, बोद् कमोद् अहे, अरो, अनु गये अरो।